Mi no pòsso imaginâ d'ëse rimasto da solo vivo in sciâ Tæra. Peu ëse che m'an lasciou chì e se ne son tutti anæti inte un atro pianeta. Mi anieiva in gio pe-o pianeta à çercâ cöse che gh'é arrestou da beie, cöse che gh'é arrestou da mangiâ. Porrieiva anche anâ in gio pe çercâ quarchedun atro che se son scordou che un giorno me meuo.